اللون البرتقالي هذا يرمز الطاقة والحيوية وهو يجمع بين فرح الاصفر وشغف الاحمر هذا يخليه يحسس الواحد بالحماس كمان يستخدم البرتقالي في الديكورات عشان يضيف لمسة من البهجة والدفء بشكل عام اللون البرتقالي يثير النشاط ويجذب الانتباه.